Ampy sara protei- ampy sara i protéine am vatagnan-tegna amin'ny vokatra raha hanina hohanin-tegna na dia sisy hena aza, na koa fa dia hitanao foana hoe en forme foagna zany vatagnao e, matanjaka foagna anao fa sisy hoe malemilemy na mandorondorondo ianao magnalandro fa matanjaka misy hery dia na sisy hena aza raha hohaninao dia fantanao hoe ampy protéinenay zany